to lallai dai wato koshafi hande rayuwa beldun noka nanorta beldum lallai rayuwa kanka ka beldum maka dun yia wodi hunde jungo a wodi sana'a san nan bo a wodi iyalumada eh bachimada hande mu sammanma iri zaman nattuden gam rayu kan lallai <hesitation> ka jodake amma tawala shede rayuwakam won bone bo jamuma dum meddai rayuwa belka min gaskiya midom nana beldun yia hande mi wodi shedi mi wodi bachiam mi wodi iyalu mihebe rewbeam koshafi rewbe dido on jodi jode jam a sodai ko gidda a yarai ko gidda dumpu dun hude beldun gaskiya mi don nana beldun majun sosai tawalata kobota to wala edun woni rayuwabo shede lallai dun beldum to beldum majun bo keba iyalumada rawbe ma dido ko tato ko nayo medon zaman lafiya be kabata me reheta wala ko wennibe hande de gartuda fu bejommete jude diddidi san nan bo bacci mada Allah rokkibe jamu an e bamtu ungon jamu sannan bo bawodonbo gida ko hanifu dun newantama to rayuta wadi amma rayuwaɗum warti ayidi hudeden an eh bacci maɗama wala noɗum wara bachel wara ah baba miyiɗi kaza wala nogara ɗun to ai rayuwa waɗayi to amma rayuwa to dum warti adon wondi e mabbe on don kauti deppi unjahai to giddonfu un sodai a amamallakake bale a wodi ɓade eh to to ai rayuwa dum woni rayu sannan iyaluma fa to be gari be kauti bano no biyaimi be don natsi wala fitina wala komai bachima jangai jande wonde ko habifu hulnatama be garai be janga bedillai makaranta ga bedillai makaranta ga bachel makarata yidi fu hulnata ɗum warai tauma a baba miyidi kaza wala matsala to gol gaskiya dun hude marde mahimmanci sosai gan rayuwa ɗum hande tayi ɗun warti wala jode jam wala shede to ai hude halli to amma to towon jode jam awodi rufin asiri maɗa ALLAH hokkima no ngaɗa to rayuwa wadi rayufa to wala nowaɗe ɗum huɗe bonere amman to Allah rokkima nogaɗa an eh baccimaɗa a wallitai woɓɓema nawai sai bacci maɗin tan hande goddo warai woyamma a wawai ƴepta gokkadum haƴumma hanana beldun ta rokki godɗo der farincki ɗun hunde maude to amma fa toɗun warta mowala awala no gediranamo farinciki sannanbo hondeko bornugal to Allah rokkima. bornoda kaya boddum ngurtoda nder bandirabe ma dum ma dum mahunde belde ngurtoda bacci mada ngurto hande gudel gel gi da bongel a sodanai iyalu mada a'a a yi padon mbokkon sodanai bacci mada a yi ngafalol bongol a sodanai bacci mada an don ta yi padon a'a humnere ma wonde a sodanai bacci ma to iri dum hanjum won rayuwa dum to amma to dum warti rayuwa wala di fu to rayuwa fa lallai neddo e tawi hore mun fu dole yetta e don dum amma fa to hebai kam wala ko weli ba ngadana hore ma sutura mbokka ngadana iyalu mada ngadana iyaye en mada sutura mbokka to dum hunde welde nde ummida pat a sodanai be a wodi wuro a watitai mbade de hande ta jodake mbade de a'a nde fottanayi yam mi watitai a'a mi yi motayel gongel gaskiya motayel gel ngel wodani yam a'a e to sodai irin magel to nin non won rayuwa kan a'a mota nga dum sadai nga shede kaza mi wawai mi itti shede mi sodi nga a'a mi wattitai mota a'a mi wattitai mbade a'a mi wattitai a yi mi hotai gelle godde nde kamma nde mbelayi mi mahi wuro e jiha ngokka to dum fu dum nder ko shafi rayuwa to ta yi rayuwa hande a hebai sudda hore asiri ha sudda goddo asiri to Alhamdulillahi to bo rayuwa warti an don ma a don lablabtir gefe gefe to fa rayuwa welayi to amma dun kugal biɗen dun bawuɗe allah hanun andi e debbinta nenɗo to amma dai rayuwa ɗum ninnom ɗum rayuwa shede wadi rayuwa to ka won shede ka won mahimmanchi sossai sheden hanje ɗen firlitata komi hande pha ta wala shede to wala bolle to allah waɗi shede gari hande ko baccimaɗa ɗin ɗijawata koma to hanjum ɗum yidi rayuwa kam lallai rayuwa jon haka ma der rayuwa kamin kontiri lallai won rufin asiri to amma dai ninnon ɗun ma kullum a andi hanko dan adam mo won buri kullum buri mako mullum shede shede lallai sheda ɗe gon mahimmanci gam ta heɓi rayuwa maɗa ɗum ka woɗai rayuwa woɗu ki maka bo huɗe shede ɗedden hanje shotta komai hande ko gese ɗedɗen ko gauri ko ƴamata abinci maɗa e wuro maɗa ta won shede a ƴamai ko abinci maɗa bodɗun gaddana iyalu maɗa gaɗaɓe der farinciki sossai har gaɗa iyaye en maɗa hambe ma gaɗanaɓe der farinciki sossai ɓenana bellɗum ɓe gettuma ninnon won rayuwa kan to amma rayuwa toka wala shede wala no pissira wala no kaɓɓira to pha welayi to amma ɗun fuu rayuwa kam don shede ka woni shede ɗe ɗun yiɗiɗe to allah waddan en ɗe allah hokku en no gaɗen sannan bo shede kullum nedɗo yiɗiɗe gam waɗana horemun nan go belɗum gam hanje a waɗai ko bornugal ta heɓi bano gimi e ɓawo a heɓai borno ɗa kayama boɗɗun a waɗai humnere maɗa a waɗai paɗon maɗa a wodi wobɓe bacci maɗa wubɓe umpat on garai a wallitai ta wodi debo goto a ɓeddai ɓe gaɗa ɗiɗo ta wodi ɓe ɗiɗo shede ɗen gatta ɓe garta tato shede ɗen gatta ɗe garta nayo to ɗun fu ɗun rayuwa shede rayuwa shede kam hanka bo dama inde majun gamma gaɗana hore ma farinciki ɗum hanjum watta sai nana belɗum ko deye ta waɗe ta waɗai hude sai nana farinciki non ma kawai ta walliti nodɗo hande jon balle no gontir ɗen ni hande bandirawo maɗa wurtina shede yima waneda yau shoda huɗe defa da mi walliti ma kobo yau wane da wallitir ɗo amma a nanai belɗum toh hande rayuwa ka gontirɗen ka to allah hokkima no gaɗa tofa yettu allah sannan bo ta dara giya wai a a allah hokkima no gaɗa an a watta rayuwa belka a a dara gaɗa rayuwa belka ɗun lokaciyel to allah waɗi lokaci majun wari to lolaci ɗun watta rayuwa kan to waɗu ka a anda lokaci rayuwa kan ka wattitoto a dilla a wala a wala sai allah hokkuma ƴandere wonde a wodi a wodi to allah jaɓi kaya mun wala no bawuɗa to hanjum ɗum yiɗi enen derdiraɓe fulɓe ko deye to allah hokkima no gaɗa ta famdilidum ankam a moraki shedeɗen tabo duddinɗe ta ɗudɗini ɗe ai se ɗun yi'a ba ai wane kamma temama jon fuddi a wane kamma guika shede kaza ɗifu tona ɗun zagitini amma ta zagi tinayi daidai gorgodo walliti hande mota ma ayi i bonga a wattiti a sodi a a ɓademaɗa a waddi a wadɗi rayuwa to sai nana belɗun majun to amma todai muddin a waɗi ka fadɗuki shede dunwarti dunbo yi'a ah ta ɗun almubazaranci to ai ɗum wela to amma no gattafu to ALLAH rokkima to wadu ko hani daroɗa nana beldum lokaci maɗa rayuwa maɗa ka seto gamfa to ta ɗon der matasanci maɗama ta muntaki sheden shikinen goddo ALLAH rokkidum diga meteshijo godda bo sai mauni to ɗunfu wala no wattake to lokaci tauɗade ta tokkirana a a ankam kaza kaza to waɗu ko hani deden gorgodo ta wai yuibo a a ankam sai kaza to allah rokkima murdu muru shedemaɗa lokacimaɗa an eh bacci maɗa baccima moro shede gaɗuɓe makarantaji bodɗi maga reiɓemaɗe to nayo e bano bimi to goto to dirɗo to tato amma ni tajamɓu kebani a tilis a wodi ɗiɗo kam der fama run a wodi rauɓe ma ɗiɗo kam hamme mabo gokka ɓe dama kowa hutinira eh lokaciyelmuɗum tawai matsagiya an nan a rokkataɓe ɓe muraɗu a a lokaci maɓɓe kammɓe ma ɓe gaɗa rayuwa maɓɓe. ta famdi dinol a moraki shede den ta bo duddin nden ta duddini don ai sei dum yi'a ba ai wane kamma tema ma njon fuddi nguika a'a wane ma njon shede kaza kaza di fu to ta don zakitini to amma to ta zakitinayi de- den gorgodo a walliti hande mota a yi mbonga a wattiti a sodi a'a mbade mada a waddi a wadi rayuwa ma bo to he nana mbeldum majum to amma to dou muddin a wadi ka fadduki shede no dum wartiri dum bo wi'a ta al mubazzaranci to ai dum wela to amma no ngatta pat to Allah hokki ma to wadu ko hani ndaro da nana mbeldum lokaci mada rayuwa mada ka seto ngam fa ta don nder matasanci mada ma ta montaki shede den shike nan goddo Allah hokkai dum daga matashijo goddo bo sei mauni to dum fu wala no wattake to lokaci tauda de fu ta tokkirana an kam kaza kaza to wadu ko hani kawai hutinir e shede mada wadu ko hani de- den gorgodo ta wai yi bo a'a an kam sei kaza to Allah hokki ma mur ndu muru shede mada lokaci mada an e bacci mada bacci moro shede ngada be makaranta ji boddi nbaga reube mada to nayo bano mbimi to goto to dido to tato to nayo to amma dai ta jabu nkeba ni at least a wodi dido kam nder pamarum a wodi reube ma dido hambe ma bo dokka be dama kowa hutina e lokaciyel mudum ta wai matsa ngiya a'a an a hokkata be nbe mura ndu a'a dum lokaci mabbe hambe ma nbe ngada rayuwa mabbe. nbe mura ndu sosai sabili ga ai dum lokaci Allah bo hokku ma bo nbe don less mada ta hokkayi be mo hokkata be to har ma goddo wara nin non wada sha'awa mabbe sei a'a alaji wane ai mo walamatsala a'a wane won teimako to fa kullum dum tau ma nder wane Allah hokki dum bo don hutina e lokaciyel mudum to dum wara dum tau ma nder a'a wane hebi hutinayi lokaciyel mudum sei lokaciyel ngel salake sei dum wada ka yiki ai wane lokaci mari hutiniyi lokaci mun to iri ngongol dun yi'ata neddo to hebi lokaci to hutina e lokaci mudum to yi'a faddai mbandu mudum sigo to shede a'a shede kam nde Allah hokku ma de to hutinir e maje ta bo wadu soko soko a'a an kam wala ko wannu ma an ai joni ai lokaci watitake a'a nder lokaciyel ngon den jon bano misali jon lokaci ngon den do ai dum nder lokaci marden amma nin non dum ma to Allah hokki ma hutinir lokaci mada to bo ta ndari nane ai ko ummoda gelle modon a tawi alaji wane wodi no shede amma jon nde ngala to to mo hutinir no dum bo sei nana ai wane lokaci nbe shede hutiniri shede mudum to hanjum dun yidi amma wane ba lokaci mo wodi ma ko mo wadi shede den ai non nde ndilliri to min jon haka e matsayi am min to mi hebai de mi hutirai lokaci am ngam rayuwa ka wattitake mi hutirai e lokaci am mi wada rayuwa am min e bacci mi soda ko hani sode fu to mota to mashinji harde kai hunde nabbam kam ko dum girgi mi sodanai iyalu am min mmura min monto ndu min mmura ndu gam dum lokaciyel gam ta yi lokaci ma salake to fa wala to amman to Allah hokki meddo hutai e lokaci mudum to do